þær eru hetjur segja mæður tveggja stúlkna sem veiktust alvarlega vegna e coli sýkingar önnur þeirra segist vilja skaðabætur tvö börn greindust með e í dag og alls eru því tólf börn veik vegagerðin hefur kært erlendan

hópurinn virðist fara á milli staða og bjóðast til að leggja olíumöl á vegi og valta yfir en rukka síðan milljónir fyrir viðskiptavinur segist svikinn og varar við mönnunum sendiherra Bretlands í Washington lét af embætti í dag vegna minnisblaða þar sem hann fór hörðum orðum um Trump Bandaríkjaforseta breskir ráðamenn harma að minnisblöðunum hafi verið lekið til fjölmiðla stærstur hluti íbúa

í Írak sem flúðu þegar Íslamska ríkið hertók borgina er enn á vergangi tveimur árum eftir að herinn náði borginni aftur á sitt vald er hún enn nánast rústir einar gestir koma grátandi út af nýrri

sýningu á Kristnesi um sögu berkla á Íslandi að sögn stofnanda hún var vöruð við því að opna sýninguna því efnistökin væru ekki nógu aðlaðandi en lét sér ekki segjast

gott kvöld tvö börn greindust í dag með mæður tveggja stúlkna sem voru hætt komnar segja veikindin áfall og vona að börnin þurfi ekki að glíma við eftirköst af þeim sjö og þriggja ára dætur Maríu Rósar og Áslaugar Fjólu eiga það sameiginlegt að hafa legið alvarlega veikar inn á sjúkrahúsi vegna e coli sýkingar þær heimsóttu Efstadal tvö í Bláskógabyggð um miðjan júní fengu sér ís og umgengust kálfana það á enginn að þurfa á horfa upp á barnið sitt kveljast svona eftir bara við lentum ekki í slysi við

viljum við ekki ekki að neinn upplifi hér við héldum að við værum að missa hana á tímabili af því hún fékk þrjú flog tvö börn greindust með e coli sýkingu í dag og því hafa samtals tólf börn veikst auk dætra þeirra hefur fimm mánaða drengur verið lagður inn á sjúkrahús alvarlega veikur hann smitaðist af bróður sínum María og Áslaug eru sammála um að það hefði átt að grípa fyrr til aðgerða í Efstadal það liðu um tvær vikur frá því að fyrsta barnið

greindist þar til gripið var til aðgerða á býlinu því að við vorum búnar að gefa allar upplýsingar við vorum þarna tengingin var

voru settir í sóttkví og stöðvuð eftir að eftirlitsaðilar töldu fullsannað að smitið hefði komið þaðan okkur

upp það finnst mér allavega við erum ekki komnar svo langt

þurft að fara svona þau eru bara hetjur krakkarnir okkar munið þið breyta ykkar venjum í kjölfarið um umhverfið í kringum okkur þær eru þakklátar starfsfólki á spítalanum dætur Maríu og Áslaugar eru báðar á batavegi þetta er bara eitt sem við þurfum að vinna úr

og rólega og hún er náttlega sjálf í rosalegu sjokki hún sagði ein sog hennar batahorfur það kemur í ljós en þeir eru vongóðir um það að hún hún eigi eftir að ná sér Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir

öll sameiginlegt að hafa verið þarna

það gæti verið mengun

hægt að koma í veg fyrir að þetta leitar erlendra vegagerðarmanna sem bjóðast til að setja bundið slitlag á

og rukka milljónir fyrir svæðisstjóri Vegagerðarinnar á Vesturlandi segir vinnubrögðin þannig að slitlagið losni

af eftir skamman tíma viðskiptavinur

segir ástæðu til að vara við þeim bönkuðu upp á í Lækjarkoti í Borgarfirði á mánudag sá sem ræddi við húsráðendur talaði að þeirra sögn lélega ensku en þó var hægt að skilja

sagðist vera með

afgang af malbiki og hvort hann mæti setja það miður hjá mér og ræddi ekki um neina

greiðslu fyrir það

ég hélt hann þyrfti bara að losa bílinn þyrfti að dumpa einhverju smotteríi áður en hann færi áfram þá verð ég dálítið jákvæð og finnst allt í lagi að fá hérna nálægt húsinu og ég spyr hann hvað þetta sé mikið segist ekki vita það og ég hugsa afgangur getur ekki verið mikið fyrir utan allt annað þá voru vinnubrögðin hjá þessum vinnuflokki ekki til fyrirmyndar og það má glögglega sjá hér á veginum heim að Lækjarkoti hérna rétt utan við hliðið þar var Vegagerðin að verki þar er slitlagið fast og þétt en um leið og komið er inn fyrir hliðið þar sem vinnuflokkurinn var að verki þar er allt laust og mun fljótlega fara af svæðisstjóri Vegagerðarinnar kom í dag og leit á aðstæður en vegurinn heyrir undir Vegagerðina hann var ekki sáttur við það sem hann sá mér finnst þetta bara hálfótrúlegt hvernig

fara með veginn hjá okkur þetta eru ekki vinnubrögð sem við viðhöfum og ekki til fyrirmyndar við teljum miðað við það sem við höfum séð hérna að þetta endist ekki mjög lengi eins og sjá má þarf ekki

mikið til að ná slitlaginu af en svo kom að því að rukka

og tala um að fara að rukka og ég sagði þeim að Vegagerðin sæi alfarið um veginn hérna og þeir yrðu bara að tala við Vegagerðina ég myndi ekki greiða neitt mennirnir sögðu fermetrann af slitlagi kosta fimm þúsund krónur en þeir væru með sérstakt tilboð upp á þrjú þúsund samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni telst eðlilegt

verð rúmar tólf hundruð krónur trausti var ekki tilbúinn að borga þrjár milljónir króna fyrir verkið

og náði í hann í síma

lögfræðingurinn talaði við þá og sagði þeim það að þetta væri ekki gert svona hérna á Íslandi það gengi ekki svona að koma bara og reikning upp á fleiri milljónir

þeim að í fyrsta lagi væri ég ekki með neinar þeir yrðu að tala við Vegagerðina því þeir sjá alfarið um veginn vegagerðin hefur farið með málið til lögreglu já okkur hefur borist erindi frá Vegagerðinni og

málið er í vinnslu hjá okkur

að reyna að hafa upp á þessum mönnum okkar menn eru á á kreiki að reyna að hafa upp á þessum mönnum til þess að taka af þeim stuttan framburð og afla meiri upplýsinga á bílastæðinu við í Borgarnesi var þessi malbikunarbíll á breskum númerum bílstjórinn talaði litla ensku sagðist ekki vita hvað yfirmaður hans héti eða hvert hann væri sjálfur að fara og vildi sem minnst við fréttamann tala hann ók í suður en skammt utan við Borgarnes hafði hann snúið við og beið þar átekta samkvæmt upplýsingum frá lögreglu á Suðurlandi og Norðurlandi eystra hefur slíkur flokkur eða flokkar verið þar á ferð sendiherra Breta í Bandaríkjunum sagði af sér í dag vegna minnisblaða sem var lekið til fjölmiðla þar sem hann fer hörðum orðum um Trump Bandaríkjaforseta sendiherrann segir að fjaðrafokið

sem fylgdi geri honum ómögulegt að sinna starfinu sem skyldi minnisblöðunum var lekið til breska blaðsins

sagði þar meðal annars að Trump væri ekki hæfur til að sinna starfi sínu málið var allt hið vandræðalegasta fyrir Breta en Trump kallaði sendiherrann kjána og sagðist ekki ætla að eiga í neinum samskiptum við hann framar darroch segir í

sínu að það fjaðrafok sem orðið hafi geri honum ómögulegt að sinna starfi sínu sem skyldi

Johnson sem sækist nú eftir formannsstóli Íhaldsflokksins sagðist í gærkvöldi ekki ætla að styðja Darroch og þrýsti þar með á afsögn hans en annað hljóð var komið í strokkinn í dag

lögregla sleppti í dag úr haldi konu á þrítugsaldri sem var handtekin eftir að eldur kviknaði í íbúð á stúdentagörðum

við Eggertsgötu í Reykjavík í gærkvöld allt í íbúðinni er ónýtt en aðrar íbúðir í húsinu skemmdust ekki konan sem býr í íbúðinni kom sér út af sjálfsdáðum að sögn lögreglu var ekki unnt að ræða við hana og var hún því vistuð í fangageymslu þar til hún var yfirheyrð í dag og síðan sleppt rannsókn tæknideildar lögreglu stendur enn yfir ekki er grunur um íkveikju en talið er að einhvers konar óhapp hafi orðið íbúar á segjast í yfirlýsingu telja að brunaöryggi þar

ábótavant nokkrir íbúar á efri hæð hússins urðu ekki varir við eldinn fyrr en íbúðin var undirritaður hefur verið rúmlega fimm milljarða samningur um fé í nýtt íslenskt

sem á að hefja áætlunarferðir í haust félagið reyndi að kaupa hluti úr þrotabúi WOW gjaldþrota í lok mars og hefur verið í slitameðferð síðan öðrum skiptastjóra þrotabús

forsvarsmenn hins nýja flugfélags kaupa ýmsar vörur úr

ekki eftir þar sem langmest af því hefur

Sveinn Ingi Steinþórsson fyrrverandi forstöðumaður hagdeildar WOW

og einn forsvarsmanna hins nýja félags segir í samtali við RÚV að stefnt sé að því að hefja flug héðan í haust til fjórtán áfangastaða í Bandaríkjunum og Evrópu með sex vélum skrifað var undir fjörutíu milljóna dala fjárfestingarsamning í júní við

eða við erum komin aftur gert er ráð fyrir einni milljón farþega fyrsta árið og um fimm hundruð starfsmönnum írski sjóðurinn sem er tengdur

flugrisanum RyanAir eignast sjötíu og fimm prósent í félaginu og

tuttugu og fimm prósent Skúli Mogensen stofnandi WOW

kemur ekki að stofnun hins nýja félags yfir þrjú hundruð þúsund íbúar í Írak eru enn á vergangi tveimur árum eftir að írakski herinn náði aftur yfirráðum í borginni varð nánast rústir einar í átökum og uppbygging gengur afar hægt í byrjun júlí tvö þúsund og fjórtán fljótlega eftir að hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við íslamskt ríki

leiðtogi samtakanna Abu vígamenn samtakanna og írakski herinn áttu svo eftir að heyja harða bardaga um borgina í heil þrjú ár í júlí tvö þúsund og sautján óskaði þáverandi forsætisráðherra Íraks hermönnum til hamingju með sigurinn en borgin sjálf ekki síst hin sögufræga gamla borg í

var nánast orðin rústir einar nú tveimur árum síðar er ekki mikla breytingu að sjá einhverjir hafa snúið aftur en langstærstur hluti þeirra hundruða þúsunda sem neyddust til þess að leggja á flótta er enn á vergangi og á ekki afturkvæmt í bráð

aftur heim þar sem fátt bíður þeirra

Ólöf það var ákaft fagnað fyrir tveimur árum þegar herinn náði borginni aftur en líf fólks virðist ekki enn vera komið í samt horf nei svo sannarlega ekki sigur á Íslamska ríkinu var kannski auðveldi hlutinn af þessu öllu saman það var auðvitað strax ljóst

að þarna þyrfti að eiga sér stað gríðarlega mikil og kostnaðarsöm uppbygging

framtíðin virðist ekkert sérstaklega björt núna alla innviði skortir það er litla atvinnu

mjög þreytt á ástandinu reiði íbúa virðist aðallega beinast að stjórnvöldum í Írak sem hafa verið sökuð um spillingu það er að í uppbyggingu í borginni rati ekki á réttan stað en stjórnvöld segjast vera að gera allt sem þau geta og hafa biðlað til alþjóðasamfélagsins um hjálp

gengur þetta svona hægt þetta er auðvitað afskaplega umfangsmikið verk Sameinuðu þjóðirnar hafa sagt að það taki um tíu ár bara að hreinsa borgina fjarlægja sprengjur og rústir bygginga sem voru jafnaðar við jörðu

um sjötíu prósent borgarinnar eyðilögðust eða skemmdust og þetta er næststærsta borgin í Írak það eru uppi kröfur um það að allir sem tóku þátt í því að eyðileggja borgina taki en stjórnarherinn í Írak á auðvitað hluta að máli en hann naut stuðnings bandalags sem var leitt af Bandaríkjaher

það má nefna ríki eins og Bretland

Kanada og Danmörku sem voru hluti af setur um sögu berklanna var opnað nýverið á Kristnesi í Eyjafirði á sýningunni er meðal annars hægt að skoða rifbein úr manni sem var höggvinn í lækningaskyni árið nítján hundruð fimmtíu og þrjú þegar hann dvaldi á

svo segir í bréfi frá Ingunni Sigurjónsdóttur frá Litlu Laugum í Reykjadal til fjölskyldu hennar en hún og Kristín Jónsdóttir móðir hennar voru fyrstu sjúklingarnir til að innritast á

sögu þeirra og svo margra annara sem þjáðust af berklum er nú hægt að kynna sér á hælinu

hælinu ég er alltaf að bíða eftir að fá eitthvað þetta er nú ekki nógu gott en það hefur ekki komið út og

og þakkað mér fyrir hún hafi fengið sendar sögur og muni alls staðar að sem séu hver öðrum merkilegri það er ansi margt en ég verð samt að nefna beinin hans Bjössa

konan hans hún elskaði í honum hvert bein og elskar enn

tók ekki í mál að þeim yrði hent heldur varðveitti þau í

María segist vilja opna augu samtímans fyrir raunum fólks sem smitaðist almenn vitneskja sé lítil því það hafi verið lokað á alla umræðu um sjúkdóminn mikil skömm hafi fylgt honum og þeir sem sigruðust á honum hafi samt sem áður upplifað höfnun í þjóðfélaginu allir hafi verið hræddir við smit hugmyndin að setrinu hafi komið árið tvö þúsund og

fimmtán ég fór að grúska ég fékk alls konar viðvaranir þetta væri nú eitthvað sem ég ætti ekki að fjalla um þetta væri ekki sexí en þá spurði ég á móti hvað er sexí við síld skilurðu en það er bara hvernig þú setur það fram og ég er mjög ánægð með og viðbrögð fólks hafa verið framar björtustu vonum austlægar áttir verða ríkjandi næstu daga og á morgun má reikna með skúrum í flestum landshlutum þá sérstaklega inn til landsins bjartast og hlýjast verður á norðausturhorninu en þar gæti hiti náð tuttugu stigum líkt og í dag Theodór Freyr

veðurfræðingur fer yfir horfurnar

íþróttafréttum Haukur Harðarson ætlar að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins heimsmeistarar Bandaríkjanna í fótbolta fengu höfðinglegar mótttökur í New York í dag þar sem aðdáendum gafst færi á að berja hetjur sínar augum ríkisstjórinn í New York ríki nýtti tækifærið og skrifaði undir frumvarp sem kveður á um að

og karlar fái sömu laun fyrir sömu vinnu í New York og draumur

sigur í tvenndarleik á Wimbledon mótinu í tennis er úti eftir tap í sextán liða úrslitum í Lundúnum í dag þær eru hetjur segja mæður tveggja stúlkna sem veiktust alvarlega vegna e coli sýkingar önnur þeirra segist vilja skaðabætur tvö börn greindust með e

í dag og alls eru því tólf börn veik vegagerðin hefur kært erlendan

lögreglu hópurinn virðist fara á milli staða og bjóðast til að leggja olíumöl á vegi og valta yfir en rukka síðan milljónir fyrir viðskiptavinur segist svikinn og varar við mönnunum sendiherra Bretlands í Washington lét af embætti í dag vegna minnisblaða þar sem hann fór hörðum orðum um Trump Bandaríkjaforseta breskir ráðamenn harma að minnisblöðunum hafi verið lekið til fjölmiðla stærstur hluti íbúa í Írak sem flúðu þegar Íslamska

ríkið hertók borgina er enn á vergangi tveimur árum eftir að herinn náði borginni aftur á sitt vald er hún enn nánast rústir einar gestir koma grátandi út af nýrri sýningu á Kristnesi um sögu berkla á Íslandi að sögn stofnanda hún var vöruð við því að opna sýninguna því efnistökin væru ekki nógu aðlaðandi en lét sér ekki segjast þessum fréttatíma er lokið fréttir verða aftur í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf á

punktur is verið